gott kvöld Barnaverndarstofa ber ábyrgð á barnaverndarstarfi í landinu og sætir stundum harðri gagnrýni fyrir störf sín enda erfiður málaflokkur foreldrar barna í neyslu sem fréttastofa hefur rætt við lýsa ófremdarástandi á meðferðarheimilum og þeim úrræðum sem Barnaverndarstofa býður upp á við heyrðum í fréttunum áðan frásögn foreldra sem lýstu því hvernig sonur þeirra hefur ítrekað verið fluttur á bráðadeild Landspítalans vegna ofneyslu inni á meðferðarheimilum og hingað til þess að ræða þetta í kvöld er kominn Halldór Hauksson sviðsstjóri meðferðarsviðs hjá Barnaverndarstofu vertu velkominn takk hvernig eiga börn í neyslu að ná bata inni á meðferðarheimilunum ykkar ef það er allt flæðandi í eiturlyfjum í kringum

sem betur fer ekki þannig að það sé allt flæðandi inni á meðferðarheimilum en það er hins vegar eitthvað sem við getum ekki útilokað og það er hvergi hægt að útiloka það í neinu úrræði hvort sem það væri

eða lokað að þar geti ekki borist inn eiturlyf og það eru því miður dæmi um það það er þó undantekning

það gerist og ef það gerist þá er tekið á á því strax af ábyrgð og festu já við höfum rætt við foreldra barna í neyslu við höfum talað við börn sem eru í neyslu starfsfólkið í þessu kerfi fólk sem vinnur með börnunum og þetta eru ekki einangruð tilvik þetta eru mörg tilvik og ítrekuð

og þannig hefur þetta verið árum saman hvað hafið þið gert til þess að koma í veg fyrir það að börnin komist í eiturlyf inni á meðferðarúrræðunum ykkar starfsfólk getur gert til þess að lágmarka líkurnar á þessu er að leita á börnum þegar þau koma aftur inn á heimilið úr leyfum eða úr útivist með starfsmönnum það eru náttúrulega ákveðin takmörk fyrir því hvað er hægt að leita mikið á börnum

að lýsa upp í öll

þegar börn koma en það er reynt að útiloka allan rökstuddan grun eftir því sem hægt er og eins og ég sagði áðan þetta eru einangruð tilvik þar sem þetta gerist það er slæmt þegar þetta gerist og við reynum alltaf fyrir það við reynum líka ef við fáum vísbendingar um að efni séu í gangi að leita í hvert sinn það er eru nákvæmar reglur um það hvernig það skuli gert og jafnvel að fá leitarhunda það er gert stundum líka já ég talaði bara áðan við móður fjórtán ára stúlku sem að sprautaði sig með inni á Stuðlum í fyrra með nál sem hún fékk hjá sautján ára stúlku sem var h i v smituð og það þarf að vinna það til þess að hægt sé að sprauta sig með því og þetta er inni á Stuðlum já ég þekki ekki það tilvik og get í rauninni ekkert sagt um það auðvitað harma ég það ef að svona hlutir gerast en kannastu ekki við tilvikið

ég náttúrulega ræði ekki einstaka tilvik barna hér í beinni útsendingu

svona myndi gerast inni á heimili þá væri það auðvitað hræðilega slæmt en en hvað

og ég ber virðingu fyrir því að þú getir ekki rætt hér einstök tilvik svona hefur komið upp hvað hafið þið gert til að koma í veg fyrir að það

og það er reynt að líta í öll horn eru einhverjar

fara út og inn eins og ég segi það eru ákveðin takmörk á því það væri hægt að fela efni einhversstaðar í kringum húsið barn gæti komið með efni innvortis inn í húsið þetta er eins og með annað smygl það getur gerst en að megninu til eru börn án vímuefna inni á meðferðarheimilum að sjálfsögðu og það er markmið allra börn fara líka inn á Vog já af hverju samþykkið þið að börn fari inn á Vog fjórtán ára þar sem þau hitta karla og konur á öllum aldri eru að reyna að koma sér út úr neyslu það er í rauninni ekki okkar að samþykkja það enda er það ekki háð samþykki okkar það er eitthvað sem foreldrar ákveða upp á sitt einsdæmi með Vogi

allt saman börn sem hafa á einhverjum tímapunkti komið við sögu í barnaverndarkerfinu

flestum tilvikum sum hafa gert

eru dæmi um börn sem hafa ekki komið við sögu þar og það er þá val foreldra að leita til Vogs ég held að það sé nú mjög sjaldgæft og mjög langt síðan að tólf til þrettán ára börn hafa verið inni á Vogi það kom nú bara fram í fréttum í kvöld í viðtali við yfirlækni á Vogi en ef ef að barnaverndarnefnd hins vegar veit af barni í neyslu sem er inni á Vogi þá

setur hún sig að sjálfsögðu í samband við foreldra og við Vog og óskar eftir því að það sé fylgst með því ef barnið fer að

geti þá gripið inn í og það hefur verið ágætis samstarf eftir því sem ég veit best

um þau mál já en ég meina þarna er bara opið á milli ég meina þarna eru börn með fullorðnum já þið eruð yfir barnaverndarstarfi í landinu já en við erum ekki yfir Vogi nei við myndum ekki gera

þetta sjálf þetta er eitthvað sem sjúkrahúsið Vogur ákveður að gera og ég get í rauninni ekki varið það eða útskýrt það neitt nánar neyðarvistunin á Stuðlum er neyðarúrræði það er sem að þið notið þegar allt þrýtur og þar má vista börn í fjórtán daga að hámarki já dæmi eru um það að skjólstæðingur ykkar barn hafi verið þar í tvo og hálfan mánuð ekki á neyðarvistun það háttar þannig til á Stuðlum að við erum með í grunninn tvær þetta er í raun og veru samt sem áður inni á

ykkar já við höfum gert þetta áður að þá köllum við það að barnið sé á millideild þá fær það sérstaka þjónustu eins og það væri á meðferðardeildinni fer daglega í útivistir fær nám og tómstundir við hæfi og þá er það í rauninni á sömu forsendum og börn sem eru í meðferð en er af ýmsum ástæðum sem ég náttúrulega get ekki rakið hér afmarkað frá öðrum börnum ekki alfarið heldur er svolítið valið hvernig samskiptum er háttað og þetta er í rauninni til þess að bæta öryggi og fjölbreytni í þjónustunni það er hins vegar vil ég taka það fram að hörmum mjög þessi tilvik þar sem hefur þurft að vísa

börnum frá þjónustu og neyðarvistun það er eitthvað sem við höfum ráðið illa við við höfum af öryggisástæðum ekki getað en ég held að það séu allir sammála um það að

að leita allra leiða til þess að koma í veg fyrir frávísanir og það getur komið til þess að við verðum hreinlega að auka þannig í mannafla að við þurfum þá að yfirfylla deildina á þeim hún er full og þarf að vísa frá þarna voru nú einu sinni svona rammgerðar stálhurðir fangaklefahurðir fyrir öllum klefunum sem að þið notið það er bara á einum stað núna það er akkúrat herbergið þar sem að þessi einstaklingur þetta barn hefur dvalið í tvo og hálfan mánuð vitið þið hvaða áhrif það hefur á

vera í þannig aðstæðum ja ég vann nú á Stuðlum í ellefu ár og þessar stálhurðir sem þú nefnir fóru nú alltaf fyrir brjóstið á mér ég viðurkenni það þetta var einhver ákveðin sem var tekin þegar var byggt við húsið á sínum tíma tvö þúsund og fjögur til tvö þúsund og fimm ég kann ekki að útskýra hvers vegna það var gert flestum þeirra hefur sem betur fer verið mokað út og settar fallegri tréhurðir í staðinn ég held hins vegar að það sé ekki aðalatriðið í þessu máli þessi hurð ég held hins vegar að fyrir utanaðkomandi sem koma þá stingi þetta í augu eins og þú nefnir það hefur verið umræða um það að þið hafið lokað meðferðarúrræðum á undanförnum árum og núna er heyrum við fréttir af því og segjum þær af ungu fólki látast úr ofskömmtum og sumir eru svo heppnir að þeir lifa

er stór hópur þarna úti sem er í mikilli neyslu og harðri neyslu mjög ungir krakkar hefði ekki verið gott að hafa þessi

til þess að koma þessum krökkum á þau ja við höfum pláss á meðferðarheimilum og það er það sérkennilega í þessari stöðu sem hefur verið núna til umræðu síðustu daga hvar eru þessi pláss þau eru til dæmis á meðferðarheimilinu lækjarbakka og hafa verið og verða núna á næstu vikum á meðferðarheimilinu Laugalandi það bíða tvö börn eftir vistun á Stuðlum sem komast þar inn á næstu tveimur dögum þannig að fyrirgefðu en á lækjarbakka ég veit að þú vilt ekki ræða tiltekin tiltekin tilvik en við vorum að segja frétt hérna áðan af ungum manni sem að hefur verið sóttur átta sinnum í sjúkrabíl eftir ofneyslu eiturlyfja á lækjarbakka ég veit að þú getur ekki talað um það sérstaklega en segir það kannski eitthvað um það starf sem er unnið á lækjarbakka ég held að þarna séum við komin út í að ræða málefni einstaklinga sem ég náttúrulega má ekki gera

sem ég sagði áðan að þegar

þetta gerist þá eru það afmörkuð tilvik það eru dæmi þetta eru ekki afmörkuð tilvik þau eru ítrekuð og ég meina ef þú talar við ég veit að þú talar við foreldra þessara barna ég hef talað við marga og þetta eru ekki einangruð tilvik þetta virðist vera ítrekað og árum saman gengur þetta svona áfram þetta getur verið ítrekað hjá einstaka börnum þess vegna segi ég afmörkuð tilvik en ég er ekki að verja þetta ég er búinn að útskýra það að það er reynt að bregðast við þessu

eins og hægt er við höfum ekki töfralausn á þessu það er verið bregðast við þessu hverju ég meina hérna er frá barnaverndarnefnd Kópavogs hér er verið að færa til bókar bara í febrúar úrræðaleysi sem sé til staðar fyrir börn á lækjarbakka þetta vistunin þetta sé ófaglegt óásættanlegt öryggi sé ekki tryggt þetta er fært til bókar hérna hjá barnaverndarnefnd Kópavogs hvað hafið þið gert hvernig brugðust þið við þessari ábendingu til dæmis við höfum brugðist við þessu með viðræðum við við nefndina og fólkið á lækjarbakka og það er unnið mjög gott starf á lækjarbakka en samt eru allir í eiturlyfjaneyslu þar nei það er ekki þannig ja ég meina það virðist gerast ítrekað sko þó að eitt barn misnoti vímuefni

í einhverjum tilvikum eitt og annað barn geri það það eru miklu börn þarna þannig að ég held að við séum ekki að sko verja eitthvað ófremdarástand þegar við segjum að þetta eru afmörkuð tilvik meðferðarheimili verða því miður aldrei fullkomin það er reynt að hafa ákveðið jafnvægi á milli þess að gæta öryggis og festu í dagskrá og kröfum og þess að börnin vilji vera þar og okkur hefur tekist mjög vel til á undanförnum árum að börn vilji vera á meðferðarheimilum það hefur dregið stórlega

það er stundum kallað og það er náttúrulega fyrst og fremst markmið okkar það er þetta tvennt að gæta öryggis en um leið að börnin vilji vera þar og þetta er jafnvægislist sem að starfsfólk meðferðarheimila dansar af mikilli snilld þannig að það er ósanngjarnt ef því er haldið fram að þau líti

allt sé í kalda kolum það er ekki þannig þó að við hörmum þau tilvik þar sem að eitthvað fer úrskeiðis og við höfum tekið öll svona tilvik af mikilli alvöru og farið yfir alla verkferla með fólki ef svona ábendingar hafa komið það er dálítið langt síðan að þið komust að þeirri niðurstöðu að það þyrfti að byggja sérhæft meðferðarheimili fyrir þennan hóp sem í harðri neyslu af því að við vitum það að m s t kerfið það

með þann fókus þið eruð með fókusinn mjög á þessu m s t kerfi er kannski of mikil mikil áhersla lögð á það á kostnað annara úrræða sem að gætu gagnast þeim hópi sem er í mesta vandanum það er rétt sem þú nefnir að við höfum lagt áherslu á að opna meðferðarheimili til viðbótar þeim sem eru núna og til þess að auka sérhæfingu og faglega vinnu við lögðum fram strax árið tvö þúsund og ellefu við velferðarráðuneytið þá tillögu sem var byggð á stórri úttekt sem við gerðum á stöðunni á neyðarvistun þá þar sem við skoðuðum tveggja ára tímabil og við vorum að benda á það að sum börn eins og gerist í dag koma þangað ítrekað og það virðist vera eitthvert ósamræmi milli þess og svo þess

nýtast ekki þannig að okkar niðurstaða var sú að við þyrftum að auka fjölbreytni meðferðarúrræða sem vistunarúrræði líka í nærumhverfi barnanna og við lögðum til opnun á nýju meðferðarheimili hér það gerðist ekkert á þeim tíma vegna þess hvernig fjárhagsstaðan var í samfélaginu en snemma árs tvö þúsund og fimmtán tók ráðuneytið þetta ráðuneytið þetta aftur upp við okkur þá gerðum við það að tillögu að opna tvenns konar heimili á suðvesturhorninu þar sem að áttatíu og fimm prósent

barnaverndarmála annars vegar heimili byggði á sex til níu mánaða vistun og mikilli aðlögun að samfélaginu skóla vinnustaði nálægð við fjölskyldur og svo framvegis og hins vegar sem byggði á hægari aðlögun fyrir þá sem væru í meiri vanda og þessi heimili hvorugt þeirra er komið

ekki einu sinni komin með lóð fyrir fyrra heimilið það er skelfilegt það eru börn þarna úti

hvað ætlið þið að gera í því sko þegar verið er að tala um það séu börn sem eru að deyja þá erum við að tala um börn sem eru í lífshættu og okkur hefur tekist að halda utan um þau börn sem

er óskað eftir þjónustu hjá okkur fyrir það eru barnaverndarnefndir sem óska eftir þjónustu eins og fram hefur komið hérna þá eru pláss til staðar og við munum bara halda áfram að gera eins og við getum til þess að halda eins vel og ég get fullvissað þig um það að það eru allir af vilja gerðir til að gera það en bara aðeins til að klára þetta um nýja meðferðarheimilið við erum búin að gera allt það sem við að okkur snýr í undirbúningnum og síðan fyrri part árs tvö þúsund og sextán í rauninni er þetta fast í kerfinu við fáum ekki lóð og við höfum þurft að fylgja því ítrekað eftir við höfum spurt sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu ítrekað um þetta það er mikill velvilji sem virðist hafa strandað á er það að við þurfum svolítið stóra lóð og hún er svolítið mikið stærri en húsið segir til um samkvæmt venjulegum mælikvörðum en það eru augljósar ástæður fyrir því við viljum gæta verndar og svona í rauninni friðhelgi þeirra barna sem þar eru takk fyrir komuna Halldór takk fyrir mig eldri borgarar eru líkt og aðrir aldurshópar hér á landi fjölbreyttur hópur í fyrramálið verður haldinn opinn fundur öldungaráðs þar sem sjónum verður beint að innflytjendum á eftirlaunaaldri

þú ert sérfræðingur í málefnum innflytjenda hjá Reykjavíkurborg staða eldri innflytjenda hefur kannski ekki

það liggur kannski beinast við að byrja bara á

hver er staða þeirra er hún mjög ólík stöðu annarra eldri borgara það getur verið já staða þeirra er

hversu fólk verið hér á landi svolítið lengi fjörutíu

ellilífeyrisbætur svo það er að fólk fær skertar bætur já það eru ekki margir innflytjendur sem uppfylla þau skilyrði fæstir innflytjendur já einmitt já og þá þarf fólk að sækja um fjárhagsaðstoð annars staðar til dæmis hjá sveitarfélaginu hjá velferðarsviði já og það er ólíkt er það ekki eftir því hvaðan fólk kemur hversu mikinn rétt það hefur frá heimalandi sínu alveg rétt það er

til dæmis fólk sem hefur verið hér frekar stutt og er frá utan Evrópu og það er svo misjafnt á milli landa í Evrópu hvaða rétt fólk hefur og svolítið erfitt að sækja um þetta kerfið flókið eða kerfið er flókið já og svo á félagslega sviðinu fólk sem flytur hingað til lands

já þau eru

við vitum að fólk er ekki að sækja um sömu þjónustu

félagsheimili að sækja um ýmislegt félagsstarf sem er þar

oft bara heima ef þau eru ekki að vinna og af hverju er fólk ekki að sækja

eða við erum byrjuð að skoða það en það er þú veist geta verið

vita ekki hvaða þjónusta er er í boði eða fjölskyldur þeirra vita það ekki heldur það er skortur á upplýsingum og svolítið þú veist þarf meira samstarf á milli fagaðila sem vinna í

að skoða að hafa meira aðgengi að upplýsingum um standa okkur og og bjóða þeim bestu þjónustu sem við getum mögulega er einhver svona þjónusta sem aldraðir innflytjendur sækja sérstaklega í hjá Reykjavíkurborg og er einhver þjónusta sem þeir sækja ekki þeir sækja í meira mæli um fjárhagsaðstoð til dæmis og framfærslustyrk en ekki eins mikið húsaleigubætur og akstursþjónustu og heimaþjónustu þau

ekki sækja um þetta hérna þetta er enn sem komið er ekkert mjög stór hópur hann telur sirka þrjú hundruð manns ekki rétt en væntanlega hópur sem fer stækkandi og það er eitthvað svona sem þið eruð að reyna að beina sjónum ykkar að það er

þetta upp til framtíðar já það eru þrjú hundruð manns núna í Reykjavík en við vitum að þú veist það eru tíu komma sjö prósent af fólki í landinu eru innflytjendur og þetta fer stækkandi já og þið viljið svona búa þannig í haginn að hérna þetta verði ekki vandamál síðar akkúrat koma í veg fyrir og það verður ýmislegt þarna á dagskránni hjá ykkur á morgun á þessum opna fundi þar ætla meðal annars líka að taka til máls er það ekki innflytjendur sem að segja sína sögu geturðu sagt mér eitthvað aðeins frá þeim og

Póllandi sem er listamaður ætlar að segja frá

og kona frá Kosovo sem börnin hennar voru flóttafólk og hún kom til Íslands

og er núna í erfiðleikum fá þjónustu frá Reykjavíkurborg og hún fær bætur bætur frá Tryggingastofnun og er í mjög miklum erfiðleikum með að sækja gögn sem hún þarf frá hennar heimalandi akkúrat

ég þakka þér kærlega fyrir komuna í Kastljós þessu er lokið hjá okkur í kvöld takk